Nga pò rot ɗɨ ko nga met jerusalem. Mpì jerusalem ɗa ɓe pɨpi kòmeye zàr-zàr. Ko mu ni go mwa met mwa gyi mwa, ko mwa bè mwa ji mwa, ɓe mwa jɨ mwa ni bi kòmèye dɨde nyìn mùn nɗin ɗo kɨni mwa kum pò tang kɨnɨ kowane lokaci nyɨ ɓe mu pò ni kɨnɨ. Nghɨk kòmeye mat kɨ lutu dɨm bar, cir yit ko bar nghɨkɨ, ɓe go mwa met mwa dɨm mwa ni nghɨk ɗa. Kɨ zhwal komeye mwa shit bi mwa mùn ner kɨnɨ dung-dung mwa, ɓe mwa dɨm mwa ni bɨ ɗa. Le ko ngan ɗo nyi ɓe nga pò tong ɓa tè me ye mbì ròt-ròt mbì kàt-kàt ɗɨ, ɓe ngani nga met gyi, ko nga dɨm nga ni bi komeye nga dɨm nga ni komeye mwa pò shit kɨnɨ, ko nga pò ni kɨni mwa, ko nga pò fwot kɨnɨ ɗa mwa ɓang. Lu kɨ ma mwa me mwa dɨm mwa lè jesu gyi ɗa, ɓe go mwa met mwa, mwa jɨ mwa pò pɨn kɨ ɗo kɨni mwa mùn. Mwa pò pɨn kɨ labari kɨni mwa mùn mpì ko mù man. Mun mū man tang kɨnɨ nɗin ɗo kɨ nen nyet, ɗang go mwa met gyi mwa, ɓe mwa jɨ kɨ bɨ ɗa mwa mùn. Kɨ nkòl komeye mɨ yom ɗa mwa. To mwa gam ɓe pi kɨ mwa kɨni rit la-lā ka. Bi mwa màng ghà shɨ po ɓa te me gha kɨni gha rù ka da ni shɨ ke gha ɓe gha man pi rit kɨni. Bi lē ko kaɗang mwa tē nga met mwen, ko nga yɨt yɨl, ɓa tē me nga met ko kwang jerusalemɨ. Mpì kwà nɗa ni bi komeye yɨt na kɨ ni ɓe nga pɨn nzin kɨnɨ ɓul ɗel kanda nga pò fwot kɨ ɗo kɨni. Mwa tàng mùn. Tò go mwa met mwa ko mwa bē mwa ji, ɓe bi mwa bè mwa jɨ kɨ bi mwa mùn dung-dung. Mwa jɨ kɨ borgo mwa mùn Kɨ mbì lep nsàr mwa, kɨ bì bi mwa shɨkēt-shɨkēt. Mbì ɓɨm ka ɓutlu nlu mwa. Mwa jɨ kɨ bɨ ɗa mwa mùn dung-dung. Ɓe nga lɨ tē me ngan ɓe nga met gyi kwa nda ni pì bɨ ɗa mwa. Mɨ bi ɗa, ko kò nga ɗen nkin-kin nɗìn shɨnknkarng fana te me nga met kà nda ni ɗo nghɨk kò ye mat kɨ lutu, ɓe mbì yɨl mwa lè nyɨ ko cì yɨtɗɨ, ɓe cir ba nghɨk ɗa. Tò, go mwa met mwa, mwa bè mwa jɨ mwa lɨ mùn tè har nghɨk ɗa nyɨ gi. Nghɨk komeye màt kɨ lutu ciyɨt. Mwa lɨ te mantang pē ci yɨt kat, be ci yɨt kaɓwin ko ba nghɨk ɗa. Ɓe nga po rot ko nga met gyi ko nga dà ne ghɨk ɗa shɨ kena, ko nga man tè o ye bi kɨni a ya. Kaɗang nga met ka ndà rù gyi shɨ kena, ka nda ni shɨ yɨtna, ɓe pɨn kɨ nzin fana kam ɓul ɗel ko nga fwot ka fwot-fwot. Mpì bi gha fwot ka fwot-fwot ɗɨ, ɓe karan terkazɨm gha sòsey ko kanda bi gha ni shɨ yit gha ka. Bi gah ni shɨ yɨt gha, ɓe pɨn kɨ nzin fa kɨ kam ɓul. Tò yɨl ɗa ɓe rit nkin-kin. Ko mu ni ka nyet, ɗang go mwa met mwa mwa ji mwa mang mwa, mwa mang mùn put ɓang-ɓang. Tò ɓe muni, ngan, ko ngan nyetɗɨ ɓa te me nga met shɨ kena, kwa nɗa ni shɨ kena, ko nga man tè ey, nɨ ɓi ɗa, bi mwa lɨ ngan ɓe te a nzìn. Kaɗang bi mwa lɨ ngan ɗang nda <hesitation> ni shɨ yɨtna, ɓe nga lɨ tē te a nzìn. Kɨ am komeye mwa pò cɨn kɨnɨ ɗa mwa, lɨmar komeye bi kɨ mwa mwa, ɓe mwa pet-pet ɗa mwa, ɓe nga tè me nga met kà nda ni shɨ yɨtna. Nga cyar yɨl ce te nga me yɨl ce ka se yɨl jerusalem ɗà ɗo nga pò cyar kɨnɨ tè meye nga met gyi, ko nga dɨm nga ni bi kòmeye mwa jɨ mwa màng ngan ɗa mwa. Mpì gurm mwa dung-dung mwa po met kɨ mbì gyi-gyi mwa, yɨl pwana-pwana mwa nyet, ɗang yɨl kò pwana-pwana kò nga ròt met gyi ɗo yɨl jerusalem ɗa. Ɓe nga pò rot te me nga met gyi, ko nga ba ji, ɓe nga jɨ nga ni bi kò ye put ɗɨ, ko nga cɨn amfani shɨshɨk. Mpì kaɗang kwi fa kɨ kamɨ, ɓe gha dɨm gha man bi ka cɨn amfani shɨshɨk. Ɓe ritnshɨk ngan nkin-kin. Nga pò ròt kɨ met kɨ mwèn sòn-sònɨ, ɓe nga pò ròt kɨ met kɨ yɨl ɗa gak. Mpì kà ndà ni ghɨk kɨ mat kɨ lutu, komeye cir yɨt ɗɨ ɓe bar nghɨk ɗa. Ko mɨs kɨni ɓe met. Mpì ɗo kɨ nen lɨ te mu ci yɨt kaɓwinɨ ɓe mu ba ngɨk. Mu gyi mbì yɨl mwa lē ko mu cì yɨt kaɓwinɨ, ɓe mu ɗɨm, ko mu te nki ɗo ɗa. Ɓe mun karan kat kɨ nenɨ ko dit ɗɨ ka. A ɗang pɨpi mē lē ko mat kɨ lutu dɨm cir ko ba nghɨk ɗa, ɓa te me nga met ka nda ni nghɨk ɗa shɨ yitna. Ko nga man tè ey, te lakɨshi kɨ lē ka nda ɓòkɨ, ɓe te nga te, ɓe kɨm pan pɨn nzin fana kɨ kam ɓul ɗel yadda ngan gyi ahanyɨ. Ko ɗa yike nga pɨn nzin nyet, ɗang pɨn nzin fana kɨni Kam ko kanda nga nda ni shɨ yitna ka. Mpì mbì màng-màng ɓe gha fwot ɗang gha pɨn nzin kɨnɨ sosey ka. Ɓa gha te me nga met yɨl sòn-sòn nga cyar met kɨni ɗo yɨl ɗa gàk. Ko nga met ɓa nda ni yɨl bɨ ɗa ɗɨ, kɨ pìpi mwa kòl jesu kɨni, kɨ pɨpi yɨl pɨpi ngò mɨ komeye mbì <hesitation> gàkgo mwa cɨn shitcɨn mwa nɗin lɨtafi mwa kome mu po tang kɨni mwa kɨɓut ɗɨ, ɓe ngan ɗak-a ɓa lɨ te nga met yɨl ɗa. Ko nga met ɓa da ni yɨl ɗa mwa shli yɨtna, ko nga bè nga ji ɓe nga jɨ nga shit ngo ce mwa ko mwa mwà man ɓang ko kanda go ce mwa wè ko mwa jɨ mwa shɨt ngan. Kaɗang me go ce mwa met ka ɓe we ɗo kɨ jɨ kiy jì shit mùn ko mu man ne? Ɗang nga po cyar kɨnɨ tē me ngan ma nga met kwa mba ji ɓa nja shit ngo ce mwa ɓang. Ko kanda go ce mwa met, ko mwa jɨ mwa shit mun nɨ. Dalili kɨ ɗa le ko ngan nga lɨ te ey, meye nga met yɨl ɗa kwa nɗa ni bi komeye litafi po gam kɨnɨ mùn shɨ ke na. Ko nga man, ko pɨn nzin fana nyi kam ɓul ɗo ɗa. Ɓe nga te me nga met